<noise> Sɛ merehyehyɛ egua a wonnyaa mbobɔe nnwie a medze n'anan ne nyinaa bɔkɔ fakor. Na afei medze no sor no na ɔnye ne tatarmu no a wɔtsena do no ne ntwitwae ahorow ne nyinaa so akɔ fakor amma ebi annkɔfora ebi m' ma ɔannyɛ basabasa ma ne nyɛe no mu so mo ho annkyer m'.